Mara jamwiso ndikalyu ugale, lakini ukale jumile kusyamba ndisile nditengire isusulila. Ndikusisye umoto ntengire isusulilya, <noise> undutengire ndivikire ulukasi, wikolokera, ungakorokele, ukijililika jijeuka jingajeuke wisope uwuunga, witokota, vivangu ukusanga, ungasange? wisa pakusanga wisa uvesa usange apange, <noise> daika kumi na tano au dakika salasini, <noise> wiva upye wihetsa, ungahesa vivika mu- musahani ubu- kubikira, <noise> imboka <noise> nditolile imboka ja- jamajani, ndiuswike ndikekite, <noise> nditengire pakivya <noise> jiemwike padebe, ndihesisye, pondihasisye nditolile amafuta nikisusulila ikingi nditengire, ndikavika amafuta, ndikakatira kitunguru kikapya, ndikasopa inyanya sikapya. Ndikatola imboka jundisusumwe, ndikavika, ndikakoka, undwikolwike, ndikajileka jikajeuka ujijewike, ndikavo ndikasopa umwinyo, pundisopile umwinyo ndikavonza ndikaona, jipye ndikipula, ndipwe, ndivikire mubakuri, mbakuri pundipo mubakuri sinduvika kumesa, pondivikire pamesa, syotuwange ukurya navana.